Ni jíkari yúku te ni jinirí nu koó te'ei, nu koó sɨkɨ ka ka'an jin, te nu kuntéri nííri chi ja'aniri, te nu tu te ka jinu ka jakusa'ai, pero konte vina chi ioóni kɨtɨ ñua chi tu tu naáti chi ioónti, nu sanaá kuaányo te kentáti núyo te siyu'u yoó.